Fruit le fagnanaovagna jus regny ndraiky izy koa ke tiagna ho fermente tsara kara atao ôhatra izy ake, mangala mangala raisin raisin le f- atao ny duvin igny, igny efa izy efa potseriny igny ambela avotriky helahela malôha izy satria izy kôfa mivotraka helahela igny izy manjary fermente magnanjagny koa ny tamarin atao magnagn'igny ave amin'ny amin'ny citron ndraiky izy efa fiahiny igny ambela ôhatra hoe agnaty bocal aveke afôdy afôdy helabe fa tonga de fermente be igny.